Kua arroz iñovatua reta jaeko oyeporu ipuere vaera aniara oikomegua aniara jave jare aniara iviaki guirokomegua jaeramo kua reta oñovatu vaera, oñeovatu vaera mbae pipe jaera kua oyeapo